عشان تغير حفاظة الطفل إتبع الخطوات أول شيء إجمع كل اللي تحتاجه حفاضة جديدة مناديل مبللة كريم <hesitation> للطفح-للطفح الجلدي <hesitation> وضع الطفل مستلقي علي سطح آمن فك الاشرطة الجانبية وفك الجزء الأمامي إمسح المنطقة وبعدين تغير.